أول وظيفة لي كانت في محل بيع ملابس, كنت اشتغل هناك موظف مبيعات, في البداية كنت متحمس اتعلم على المنتجات, واتعامل مع الزباين, استمتعت فيها كثير, خصوصاً يوم كنت اساعة الزباين في اختيار الملابس, تعلمت مهارات التواصل, كيف اتعامل مع مختلف الشخصيات, هالتجربة كانت بداية حلوة لي في عالم العمل.